السلام عليكم يا ابا حمزة يا الغالي كيفك؟ كنت افكر نتغدى سوا اليوم وايش رأيك نلتقي عند مطعم الاخلاص؟ سمعت انه ممتاز والمكان هادي وجميل وكنت افكر نلتجي بعد صلاة الظهر اذا كان مناسب لك اتواصل معى نتأكد و <hesitation> اذا كان عندك اقتراح ثاني ما عندي مانع القاك على خير باذن الله.